Ye ta ye chila á xi <noise> livi nini lo'o nkaso ta ye lo lujua lo kuui, xi iyo orre te nda ja'ai lo kaxijnu'ui ɨ́ɨ́n <noise> ta ye lo kuui naá, iyo orre te ve ye chilaka'ndɨyu'u te lujua kuui yu'u kuu nkai lo livi lo nda ja'ai lo ne'ei noticia nka algu nka lo tekuso naá. Te lujua ní kuu ye chon ndee nde'e orre lo kurrɨ ye chon ndee naá, te lujua iyo orre te ve ye lavi a ye lavi nēē nka lujua nka ndee ve nka na te lo lujua kurrɨ ye chon ndee naá. <noise> te lujua ní kuu ye chikulu lí á, xi lujua tekuso lo lujua ita nkai lo kuui naá, iyo orre lo kuyajni nka ye na ino ye lavi á, te ojna te kuu kue nka lo na inoi naá, te tekuso lo kuu ye chikulu naá, <noise> kuenda ijña nka kuui nda'yii lo na ja'a nkaso lo janai lavi naá lujua kuu ta ye chila naá xi lujua nchinɨ nda kuui, lo ɨ́ɨ́n nka ye lo kuu naá te lujua kuui tuku. <noise>